کیسا بچتے ریگستان والے علاقے میں بولے تو، انہوں کیا کرتے نا۔ اُن کے جو پیٹھ پہ رہتا، وہ بڑا سا ڈنگن رہتا، اُس میں بہت زیادہ موٹا پار چربی بھری سو رہتا۔ تو وہ انہوں کوں کھانا جب نئیں ملتا تو، انہوں پوری طاقت رہتی نا، وہ چربی میں سے ڈنگن میں سے نکال لیتے۔ اور بولے تو، اُن کی جو پاؤں رہتے نا، وہ بہت لمبے لمبے رہتے؛ جو ریت رہتی نا، وہ بہت گرم رہتی، تو وہ گرم ریت کے بہت اوپر رہتے، انہوں کو گرم ریت اتنی نئیں لگتی۔ اُن کی آنکیاں پہ جو پردے رہتے، جو بالا رہتے، وہ بہت لمبے لمبے رہتے، جس کے وجہ سے ریت آنکیاں میں کائیں نئیں جاسکتی، جو انہوں کو بچا لیتی۔ اور کیا رہتا بولے تو، اُن کی جو چمڑی رہتی تو وہ بہت موٹی رہتی، جس کے وجہ سے انہوں کوں بہت خطرناک والی جو دھوپ رہتی ہے وہ لگتی نئیں اتنی جتنا دوسرے جنوراں کو لگ سکتی، بولے تو انہوں آرام سے وہ جو ریت رہتی اُس میں رہ لے سکتے۔